كيف يمكنك تنظيف فرن؟ أول شي، تأكد من أن الفرن بارد وافصل الكهرباء أو الغاز عنه ثاني شيء استخدم منظف خاص بالأفران، وحطه على الجدران الداخلية واتركه لوقت وأخيراً، امسح الفرن باستخدام قطعة قماش نظيفة أو إسفنجة، وعيد العملية حتى تحصل على النظافة التامة